<noise> Mampasiaky azy, mahatonga andreo fa <noise> tsy hahafatatsy koa hoe: ''amin'ny fotoa akory no tokony hiteraky? <noise> Amin'ny fotoa akory tokony andeha hifindra mony? Lasa miparitaky gny gny fomba fiaignan'ny biby, amin'ny fikorotagnan'ny toetr'andro toy.